Ny ilaiva azy manampy atenga amin'ny jiro tapaky, atao anaty posy lafa mandeha amin'ny toera mezimezy tegna hisolo-hisoova ny alategna.